<noise> osoh ana kukuraku, ana kurukaru hiya hekowoning ngawah. Hiyako ningii manni hayeungong tii inakiku <noise> inakihetana, inanakimotuku aii tii inanakimotuku, impako ana kuraisa, inakitana inakimotuku inakimotuku aii ponnaku, <noise> ponnaku tikite ponnahe tonokite nawa'ko saringing aii tukuiro, moni kori tukuiro aii ro ho o'konoi mirahu aii ho rokong tatapurung tingi hoite inaking ngite. Tiko tiwogori nohungung aii kukuraku hiya mirahu, inakiku ro tapu'hetong. Nawa'ko enekekoh hoyori poti noi <noise> huka'ku woki yewo o'konawairong aii saringing, enekeko nawa'ko kaka ko haruro aii toiro teying, tiwongori mirahu ong kukuraku inakarei kori. Noi poti siho'hetong, sihongno, siho ririturoingite aii teihe aii kaka ko haruro aii tiko toiro teying. Tiwongori nohungong ong kukuraku inakarei hiya mirahu, hoyori <hesitation> poti ponnagi hoyori uwanoi yewoning ngororing aii tapu'kung. Nawa'ko hiyanoi nopihe haruru kupurikori yii toku kokotiru nawa' nouru nohihetong heii <noise> ana hiya owori puunnemki tingui puunnemiku ongkoto amah nopumo. aii puunnerung punneku, impah tii moni to'kire tapuiro ho hiya hayeying noping tiwongori nohungong ong hiya aii mirahu inakareikori.